Izy ka fa mandigniky kolera mena zah afa <hesitation> raha mahafaty edy raha agnaty menimeninah akô loza na atambon-draha fô raha tafiditra agnaty menimeninah ,fô ndraikindraiky ka fitiavagna <hesitation> izy, ke raha tônga an-tsaignanah voalohany zegny za ka fa kolera rouge sarigna coeur a.